Juyy kiéerá’ lⱥ jnⱥⱥ’ dsa jmíi i xen juyy jélⱥ, kóo’rá’ xi nǿǿ, xi nǿǿ ere lɇ e <hesitation> e bén jö e pee jö re juⱥⱥ’ra ejö xi nǿǿ e úu’ ráa’ ´mýy’ xa ere lɇ nǿǿ myroo kö’ e jíináa’ xiüü <noise> kiénáa’ o l ⱥⱥ’ rá’ míináa’ kö’, jötu xa e re lɇ tǿǿ juý kö’, e re lɇ tǿǿ juý xi nǿǿ ejö e úu’ rá’ <noise> kää xíñǿ’, úu’ rá’ kää jé jmⱥⱥ ra’ mó, úu’ rá’ kää dxáa kiéera’, ejö juí kié’ ere lǿ tǿ juý jö, üu’ náa’ lajyn kúxí kienaa’ lajýn kuⱥ la jýn, la jýn jö dsii la jyn, eñǿǿ juí kié’ ere lɇ mý tǿǿ juý jö, jmⱥⱥ ra’ jmý’ kö’ eji úü’ kää jy jïi kieerá’ lajy, la <noise> kää lɇ jé kóo’ jé jmⱥⱥ ra’, e ‘nⱥⱥ’ re jý re lé dxǿ´kää méesa kieerá’ la kää, ‘myy’ kieerá’ e tⱥⱥ’ rá’ ñí’ mesa kieerá’ kö’, úu’ rá’ jý báanca jý ‘mo sýy lajy, uïï lajy, ‘mo jé dse tóo’ uïï kö’, bii <noise> ñǿǿ jé kóo’rá’ jére lɇ tǿǿ juý jö. La’ lɇ jmⱥⱥ ra’, la’ lɇ, ejö juí kié’ tǿǿ juý jö kiée jnⱥⱥ’.